சதுப்பு நிலங்கள் பெரும்பாலும் கெட்ட பெயரைப் பெறுகின்றன, ஆனால் அவை உண்மையில் கவர்ச்சிகரமான மற்றும் முக்கியமான சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகள். நான் அவர்களுடன் தொடர்புபடுத்துவது இங்கே. நீர் தேங்கிய நிலம்: வரையறுக்கும் பண்பு நிறைவுற்ற மண் மற்றும் ஆழமற்ற, தேங்கி நிற்கும் நீர். இது மற்றவற்றைப் போலல்லாமல் ஒரு தனித்துவமான சூழலை உருவாக்குகிறது. பசுமையான தாவரங்கள் சதுப்பு நிலங்கள் பெரும்பாலும் மரங்கள், புதர்கள், நாணல்கள் மற்றும் பிற நீர்வாழ் தாவரங்கள் உள்ளிட்ட தாவர உயிர்களால் நிரம்பியுள்ளன. இது ஒரு அடர்த்தியான மற்றும் பசுமையான. நிலப்பரப்பை உருவாக்குகிறது. பல்லுயிர் நீர்வீழ்ச்சிகள், ஊர்வன, பறவைகள், மீன், பூச்சிகள் மற்றும் பாலூட்டிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு வகையான விலங்குகளை சதுப்பு நிலங்கள் ஆதரிக்கின்றன. அவை பல்லுயிர் பெருக்கத்தின் ஹாட்ஸ்பாட்கள்.